Afem eti eti owu nditim nduñode owu emi enyemde ndido koro ndo nkañ nnyin edọhọ kidihe enh owu Inamke ọsọbe ọsọbe, Idihe okodo owu mfin mkpọñ ndo oro asuana anam ana afo ọduñode eti eti okud kied uwem owu eke etie didie, ndi owu eke Iyekud fin nte eka koro dan owu emi akade okodo ñwan, nwan oro enyem ndikabade ndi eka nno e, Iyekpeme fin Idibi udia, enh nwan eke afo akade ndido emi ndi Iyeyukhọ ma den owu kied koro ediwak Iban Iyukhọke ma den owu kied, edi ọduk mi ọwọrọ mi, ọduk mi ọwọrọ mi, afo adada ini ọduñode eyin eke nkade ndido mi, ndi Iyoyukhọ ma den owu kied eyin eke nkade ndido mi ndi Iyoyukhọ ma den owu kied, uwem nsie etie didie ndi Iyedi owu mfen Ikud koro owu odode nwan aka ufọk, Idoho Ino Idem nsie o odo ono efuri efuri ufọk nsie, odo ono efuri efuri ufọk nsie, ndito uka ma ndito uso, nwan odo nde eyedi nwam mmo odo edi k’idihe afo Ikpoñ ke enye Ikud nte ebe, eyin uka emi edide eden owu edi ebe nsie, nte ekponode fin nkukura mkpo edi afo enye ma eyin uka Iminaha bed kied o bud Idi nte ekponode fin ana okpono eyin uka okpono kpukpri owu, anam afan eti eti owu ndinehede udunọde nda Ini nduñode owu emi enyemde ndino mak Idibad Ibad anwan emi enye ododo koro muduñọkede edi mfin afo okodo mkpoñ afo esi edo unyoñ afiak ada mfen edisin, edem mkpoñ afo esi edo unyuñ afiak ada mfen edisin, ndin afan eti eti owu nditim nduñọde owu nkud that k’uwem nsie edi se enye enyimede ndida mbemisi edo